السيارة بتكون من محرك هيك المعدني، إطارات، بطاريات، نظام تكييف وعجلة قيادة، كل المكونات تن تشتغل مع بعضها. ش تخلي تولي السيارة تتحرك وتمشي وتكون مريحة للساق متاعها وتكون تكون هيكي غير يعني ما يديرش بيها أى حوادث وتكون آمنة.